Bi'ltza lë' tib mnech gakda repentir bos gakda tsu kambio, pero bi'lsa lë' tib mnech gak re- arepentir ic̲h̲e dol gu'n yu entonse dios zu'nn perdon lë' mnech iban wen.